Nkyj mirisi akan wc edziban noa mu a, edziban a mobcnoa nye "waakye". Na mowc enyisom dj emi na mebedzi kan anaa medzi konyim osiandj "waakye" edziban ahcho biara wofifi aman aman nyinara ba Ghana ha no, wcbjka na wcsc hwj a, dza wcka nye dj djm edziban yi onnyi saso. Djm saso ntsi na mobcnoa djm edziban yi.